عشان تغلف هدية اول شيء تحتاج الي ورق تغليف ومقص وصمغ او شريط لاصق، اولا اقص الورقة بحجم اكبر من الهدية واحط الهدية في وسط الورقة، ثم اطوي الجوانب فوقها، استخدم الشريط اللاصق عشان اثبت الطرفين بعدين اضغط على الزوايا علشان تطلع بشكل مرتب، واخيرا نزينها بشكل.